Yeah, my two for me I will call ley my favorite food na so ley two type of food I will choose ley one I use to is rice. I will like to eat rice everyday ley second will be a vegetable food just to give me more energy I can I choose I can agree to live on la food for ley for my for ley rest of my life